में त ख़ुशी ची की में तुम्हा मुश्किल समय म तुम्हू त हंसे पोंदू दोस्ती यही त ख़ासियत वंदी एक दूसरा ग साथ रोण और मुश्किल समय म य दूसरा त सपोर्ट कन अगर तुम कभी भी उदास महसूस कला त तुम में से बात कर सकदा।